ʻAe, hiki nō. Ua hoʻokumu hou ʻia ka ʻāina ʻo ʻIseraʻela i ka makahiki 1948, ma hope o ke kaua honua ʻelua. Ua hoʻi nā Iudaio he nui i laila, no ka mea, he ʻāina kapu ia no lākou mai ka wā kahiko mai. Mai laila mai, ua paʻa a ulu hou ka lāhui.